ഭേസ്ത് ഛേസ്സ് പ്ലയേര് അവരേ സുരുതി ഏന്കു ഭസിച്സ് ന। പുര ഏദ്ദേദ് കല് പോദ അവേന് ഏദ്ദേദ് മസ്തേര് മല് പോദ। സ്പേചിഅല് മോവേ അവദു ഛസ്ത്ലിന്ഗ് ഇമ്പസ്സന്ത് നോതതിഓന്। ഓപ്ര സരിത് തു ഓദു ഛ്ഹേച്ക്മതേ ന പത്തേര്ന്സ് പുര തു। ഓദു ഭക വര്കുന് ഓപേനിന്ഗ്സ് ഛ്ഹേസ്സ് ഏദ്ദു ഓപേനിന്ഗ് ദ। ഏദ്ദേദ് കല് പോദ ഏന്കു പ്രിന്ചിപ്ലേ ദാദ ഐഥ കേല। മേമോരിഏസ് ല ദി ഓദു മേമോരിജേ മല് പോദ അവേന് നോര്മല്ല്യ്। ചോമ്മോന് ആദു ഛ്ഹേസ്സ് ഏദ്ദു ഓപേനിന്ഗ് ദ ത്രപ് ദാദ। അപ്പുന് അവേന് ല തു ഓദു ദൈല്യ് ഓന്ലിനേ ഏദ്ദു ഛ്ഹേസ്സ്। ഗോബോ ദ ഗമേ ല വക രേവിഏവ് മല് പോദു ഛ്ഹേസ്സ് ഏന്ഗിനേ। ഥത്തുഗു ഏന്ഛ ആഥേന് ദാദ മിസ്തകേ ഉന്ദു കേല ഛേസ്സ്। ഏഗ്ദു ബന്ദു ദ്രില്ല്സ് ല ഉപ്പുന് അവേന് ല ഗോബോ ദ കേല। ചോന്ചേപ്ത്സ് പവ്ന് സ്ത്രുച്തുരേ അവദു വേഅക് സ്കുഅരേ അവദുവ്। ഓഉത്പോസ്ത്സ് ഓപേന് ഫിലേസ് പിഏചേ അച്തിവിത്യ് അവേന് പുര കല്। പോദു ഗ്രന്ദ്മസ്തേര് ദ കല് ന ഗമേ പുര അപ്പുന് അവേന്। ല തു ഓദു കല് പോദി ഭക ഫിനല്ല്യ് ലോചല് ഓന്ലിനേ। തോഉര്നമേന്ത് പുര അപ്പുന് ഐഥ ല ഗോബോ ദ വന്ജി രേഅല്। ലിഫേ ഏക്സ്പേരിഏന്ചേ ജഥന് ഓദ ഹിഘേര് ലേവേലേദ് ബസിച്। ഏന്ദ്ഗമേ പുര കല് <hesitation> പോദ രൂക് ഏന്ദ്ഗമേ। ഉന്കേ മസ്തേര് മല് പോദ ഏല്ദി അദ്വന്തഗേ നു ഗേന്ദല। തു ഓദു വക വന്ജി ഗ്രന്ദ്മസ്തേര് ചോഅഛ് ല ഹിഘേര്। മല് പോദി ദല വേഅക്നേസ്സ് ഇത്ന ഫിക്സ് മല് പരേ।